Ñjaaⁿñe naquiiꞌ tsjoomyâ ñjaaⁿñe jndye nnom nanquie na quiluii ndoꞌ mati ꞌnaⁿ na ya nncꞌuu tsꞌaⁿ na nñenquiaanaꞌ na jneiⁿ chaꞌxjeⁿ na tsꞌaⁿ na wii jndye nnom nanquie macaⁿnaꞌ nlcwaaⁿꞌaⁿ na nñequianaꞌ najneiⁿ chaꞌxjeⁿ na tsꞌaⁿ na matseiconaꞌ jom xeⁿ na jeeⁿcheⁿ teinomꞌ na jndeii matseiconaꞌ jom ya nncꞌom ndaateiⁿ tseiꞌ ndoꞌ nncwa ta̱reixa chaꞌ na nnquiaanaꞌ najneiⁿ ndoꞌ mati cwaaⁿ na nnꞌaⁿ na quiwiwiina na quiljoona na quichꞌeenaꞌ na wiꞌ ntquieena nncwena tsconiomꞌ chaꞌ ñenquia juunaꞌ nñenquiaanaꞌ na jnda̱na ee cwii tsꞌaⁿ na nncwiweeⁿꞌeⁿ jeeⁿ tꞌmaⁿ nntseicjenaꞌ jom jndye nnꞌaⁿ quiwiwii ntꞌomcheⁿ ntycu mati ya nlcwaꞌ tsꞌaⁿ naaⁿ xuee caxti tsjoomya ee juunaꞌ taꞌnaⁿ ncheⁿꞌ na tseixmaⁿnaꞌ na tisꞌa jndye nanquie na ya chaꞌxjeⁿ na naaⁿ caxti tsjoom na cweꞌ naaⁿ xuee na nncwa tscojñom, nncwa ta̱xmeiiⁿ na cweꞌ luaaꞌ nntꞌiuunaꞌ mati jndye nnom tsco niom naquiiꞌ tsjoomyâ ñjaaⁿñe na ya nlcwaꞌ tsꞌaⁿ na nñequiaanaꞌ najndeii tsꞌaⁿ chaꞌxjeⁿ na tscochjoom, tscota̱ntsjaⁿꞌ, tscota̱sei joonaꞌ nleiñꞌoomꞌnaꞌ ndoꞌ quitꞌiuunaꞌ na cweꞌ nntꞌiuundaanaꞌ chaꞌ chaꞌtso ndaatioo oo ꞌnaⁿ na ya laxmaⁿnaꞌ nncꞌuñe tsꞌaⁿ juunaꞌ na nñequiaanaꞌ na jndeii tsꞌaⁿ.